مستحيل معناه باش تجي الآلات تولي عندها شعور هي الة يعني ما غاديكا نوليو نحكيو على عادة زي يعني العبد ما عادش ولات الدنيا بالحق بامصات عدا وقتها وكل شيء، إذا كان باش تولي الآلات عندها شعور يعني الشعور بالانسان وهو اللي يبثه في الالة باش هي تعطينا معناها حاجة معينة باش تمس الشعور نتاعنا فما تنجمش تكون الآلة عندها شعور.